Sa'are ko be njahta e dow laawol barwal sai jaleede ummoy, ra Jemma wadi, motawa maybe wonnake, ra bo waala kowa e nder ladde. Be tefa wallitare, sai be teynoy wongo woru kingo e matkere e yilo nder. Yolnde omti fere mum, sai be koltori, Amma non be nayi nder, doo ke kuskureje de be ngadi aranon.